जो बाल सुकानो के मेशिन ह । से अमुक जादा तर नई के दुकाना पुन्दे भेटो । जैके हामे अपने बाल काटो । बाल काटनो के बाद जे बाल गीले ह तो अमे तेतका उसे बाल सुकानो करु ।